Ikhaa <hesitation> ju̱ꞌuun komída̱ rí na̱ma̱ñaxo̱ꞌ, buéno̱ ni̱ma̱ñoꞌ ikhúúnꞌ nixtáálo̱ꞌ ni̱ñajun ná ikhaa xuajñúú go̱be̱ꞌ ñúꞌún, <noise> ni̱gí tháan lájuíin <noise> idxu̱ꞌ rí na̱gu̱ma mújúun rí naꞌpho̱ xa̱bo̱ buanuu ñúꞌún. Ikhaa rúꞌkhue̱n juun abése̱ na̱ne̱ mújúnꞌ. Nguáná na̱ne̱ mújúnꞌ ikhaa <noise> <hesitation> komída̱ rí na̱ni̱gu̱ꞌ ikhúúnꞌ, ikhaa rúꞌkhue̱n, xubiuu xede̱ ga̱jma̱á ju̱ꞌuun duun ambóo duun, <noise> na̱nda̱wo̱o̱ ga̱jma̱á wámba̱ rúꞌkhue̱n ma̱ti ne̱, ma̱ti ne̱, ma̱ti ne̱ awúun daan, natuxna̱a̱ ga̱jma̱á i̱yi̱i̱ꞌ, i̱yi̱i̱ꞌ mbiꞌi o <hesitation> ga̱jma̱á máꞌ ikhaa, <noise> i̱yi̱i̱ꞌ inúu ixe̱ ndxáma nati ne̱. Wámba̱ rúꞌkhue̱n ma̱júgua̱a̱, ma̱júgua maꞌáan ne̱, <noise> ma̱jno̱ tháan iya awúun ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá. Mi̱kha roꞌoo, mi̱kha roꞌoo mújúun, <noise> ma̱ga̱jiúu asndo a̱jma̱ óra̱ o asndo a̱jma̱ óra̱ tikhu, o atsú óra̱ mbo̱ꞌ, nagajiúu ikhaa ganitsu rúꞌkhue̱n, asndo a̱ꞌkhue̱n rí mbi̱ꞌyáá xí máján ne̱. <hesitation> ma̱goo ma̱ga̱ta̱a̱ máꞌ xúꞌkhue̱n, timbá. I̱mba̱ rí gunitsu rí phú <hesitation> naꞌpho̱ xa̱bo̱ buanuu rí ge̱jioꞌ. Ndxáma itso̱, dí juun rúꞌkhue̱n rá, ndxáma etso̱ juun rí ndxámaa, <hesitation> rí ndxáma máján, si nó ndxáma ngidi, <noise> mi̱ga̱ wámba̱ rúꞌkhue̱n mi̱xtiꞌi xtóo ne̱, ma̱ga̱díí jngó ikhaa rí a̱kui̱i̱n rí ikhaa rúꞌkhue̱n, me̱ꞌno̱ michíjmbi̱i̱ ne̱. Ma̱ti ne̱ awúun tsu̱du̱u̱ wámba̱ niꞌga máꞌ ikhaa rí etsó a̱ꞌkhue̱n rá, ma̱khuáa ndxáma rúꞌkhue̱n <noise> ambóo ne̱, mi̱nda̱wo̱o̱ꞌ ne̱ ga̱jma̱á ikhaa ndxáma rúꞌkhue̱n gati máꞌ mágá rá, dí ñajuun mangaa mágá <noise> rí miꞌñuu, mágá rí, áxo̱ mangaa nakhuáa tsu̱du̱u̱ ne̱ jamí xúꞌkhue̱n máꞌ, míña̱ <noise> xtílo̱ o si no náwa̱ꞌ, nakhuáa tsu̱du̱u̱ ikhaa rí ndxáma rí etso̱, ndxáma etso̱. <noise>